To̱o̱ ang boo paka, paka rikak npu pakrək, minaa pag naa me̱e̱la ni mii rə dəu pak miikrə yareya mizrə. Wato yariya ve yaren vere uki sə npu pak paka rookro ri ak n ii minge waato paka ak e gwori diga matak e gau ni i gooni i ɓəre rotlo rokla ya? Gooni i gjə e’ gbollo rookro ya? Ina marirə i bo'ro dəllən pattan too ne̱e̱ gee meele endel pa n maza se gee yareya eezaz pipa, uki sə rikak ak e ii enge-mii ni n innak, yereya az rə to̱r ko̱o̱ araya. Koo buta go kattə ləə me̱e̱gəe boon gee lailai yarin vere piipai <hesitation> uri i pii səi deri inge ngə. Yarin vere yarin vere iya rooi gə i goo rigaya? E ii enge wato rə tor kalāā ya dup wato dəii pat rə me̱e̱ ora e pinnak sə irə meegasin bonge e̱ uri pi sosu i in sə yane uza pi vere vere to̱o̱ ulki sə mi n ii mige wato yare ya eerə az rə tor kala oraya ko neeya so sərə me̱e̱u sə rə me̱e̱ ee verezoi ni e punak irə mee ene ri eki sə epa yeediya pazzəya? Epu geeteya pazzə muzoya sə ina zaa sə inna rə dəttə irə irə irə ina duuto sə irə oksikineek naa eta eerə e bo'rot pat ina sam eerə dou gargajiya dən ina zāā sə irə oksikən sə irə oksəkən, dei deiyan uki ri kak mii ina n ii muge nn sə irə me̱e̱nan āā eni no̱k mari mari pat i daapu ang kana ukarə ma ina go'ro ina an sə ina dakəs to̱o̱ bonge yaari uza pii sosu sə i deru vere vere pa. Amma sai dei in ii ge’ gə dəmiya mirirəi ama loksi ke̱e̱ ee roo pa ama ri ak zok yagə pu haa, ora sə rikak ak eema yare a eez pu torkən də. Kala bata pattəya pat ipa ge̱e̱k rə, bonga nn gə uri i pii sə i deri sə i doo inge yarrem yere yani yare rikak ēē verezoiya reei gwanaa ai eni verezoya rooi me̱e̱la gwan endəl āā rikak npu pankəndəl uka all maza na gee səna meemen napu koo yeedeya pazziya rə me̱e̱gəsən maza pag ang az kam gwan verezo āā pag az. Sə irə tabbəs ən bonge e laiki ee mari ui i dere bonge n gə e vere verei epu dəllə zemaze Noka piik uki sə wonka e zāā kāā koo bənaya sə e e yaa rieri enge ena ma e ii keeka dəu marirə te'ka. Kairə doo inge nn gə bo me̱e̱ papagə me̱e̱ papa koo āāya pat, koo butta gokattə pat sərə tabbəsən rə bo me̱e̱ bonge ee lailai e verezoi epu dəllə, ukisə rikak <hesitation> epu hapdukəndə ri ang ak aki ina e yaranan <hesitation>